لو كان علي الإختيار <hesitation> أقدر أختار زر إيقاف الزمن، <hesitation> ممكن إني أقدر اللحظات، أو استمتع باللحظات الجميلة، ممكن إني أفكر بعمق أكثر، <hesitation> أفكر بقرارات مهمة، <hesitation> التعامل مع الظغوط، <hesitation> كيف استخدم تقنيات أتعامل مع الظغوط اليومية، ما أهرب <hesitation> -ات- أخصص وقت للآخرين.